هلند د لاله ګلونو او بادي ژرندو هیواد بلل کیږي. هالند مشهور نقاشان لري. د هالند هیواد نوم د ټيټ یا ژور هیواد معنا لري. هالند اعدام قانون لغو کړی. د هالند خلک ډیر بایسکل چلونکي دي. د روتردام بندر د اروپا د قارې تر ټولو لوی بندر دی چې په هالند کې موقعیت لري. د هلند مرکز امستردام دی.